Laamu leydi Naajeeriya e jokki e waɗde peeje caɗtuɗe ngam haɓaade ɓiɓɓe leydi mum en, e ittude ballal ngam soodde petroŋ, jaŋde, e yiite.